نفضل نعيش في قلعة اما في سفينة فضاء فهي كتبقا المصير ديالها مصير يعني غير معروف مجهول اما القلعة فهي ثابتة او كاينة واحد الحياة معينة